किसान हओं और सुखा पणिगओ हय तओ मय सवसे पहिले त आसपास नदिया देखंगो । नदियामे पानी हय कहेसे कुला बनायके सिचाई करंगो और यदि <hesitation> नैया नदिया कहुं दुर दुर तक ना हय कहेसे मय <hesitation> गड्डा खोदंगो कुईंया खोदंगो और <hesitation> हुआसे पानी निकरेहओं । यदि <hesitation> गाओंमे विजुली हय कहेसे ट्युबेल करेहओं । ट्युबेल बोरिङ गडबयहयं और बोणिङ बोरिङ गडबाएके पानी पम्पसेट चलयहयं बोसे सिचाई करेहयं । और जो थोणी थोणी <hesitation> पानी मिलैगो बोके ऐसिय ना डारके <hesitation> बाके <hesitation> थोपा प्रविधि ऐसे बुन्दा बुन्दा रुपमे <hesitation> बके <hesitation> डारङगो । ताकि पानी खर्च कम होवय और बाली के <hesitation> पानी मिल्जाबय ।